لو كنت طير ليوم واحد أكيد أح أكيد أك أحب أكون بومة، ليش؟ البوم رمز للحكمة والهدوء وكمان أجدر أشوف في الظلام زين وأسمع أصوات بعيدة، تخيل تطير في الليل وترصد كل شي من فوج.